To a juɗay haako nder ovun kam, ko a waɗata ka njowoni, a waɗa haako nder cammba, to a juɗata ko nder oofon may, sey a tabbitina a tara ko kadi nder peepa ko goɗɗum feere, sey a tumbako a maɓɓa oofon, sey a kunnoo ɗum, a seytoo temperature je, a kaandu ɗum, sey juɗani ɗum to ɗum ɓen tumbako a maɓɓa oofon see a kunnoo ɗum a see to